Ndole yal naban chana bid men nchab mena nu jwa'na, tyz e wiz ngola na ziba ndyakna na xabna ndiakna asta wiz ngolna ngoanun thi xabna len che buen nden lo izyo, len cho bro nden lo izyo o ta lud ndaxa nden por ke nu jwa'na ta nakxa zanak thi ngud xlyeba zi ngud xlyeba ndon pa ndoy nchoy tal mbay nzo na galta mbay ta nak nareza tez kenam la lozoa kenam la kenap la bidla naxut nketa naxut gon la lud konsej gonla lud kuent cho zi kuent ta loa' nakeyek tala jwa'n nton na keyektala nkenea na lyoztala men na lyoztala nketea taga nketemen taga ndonumenza taga ban menza ta ndab ya men lo yud na dios porke xaba ta binda ngencho ta bidna thib, xaba ndebes na tud xaba konke ze te las xaba byan lo mandad iirzynxa pue ta tyon ken kuan tyakna kon ze ntea lozon lo ba nketen lo mandad na lo rzyna pues ta ndon ken kuan tyakna per par na kuent chana ndyakna tamod nketen ke nyeo na tota nlyn tota thi jwa'n li misna mbesna lo mdena le misna todob na exny lon por ke na xob yekxa tana re jwa'n. Jwa'n naya ndan thi pa ndan naba zi lo kaniba zi pa li te nzi yo le nziyak ke nzi le jwa'na nak- nak jwa'n nera lon yiz nkuana re jwa'n mbay yub na zi paba na len ngoz len cho or tyoxkuan cho or ye lo yakna ndobna re jwa'na ndyak numen za kada me ziba men jwi'men len xomod kenap men bid men per ze nakpa naya nak kon re orbix uuu naya na ya nak or kenap lozon tya mni teyia bli jwa'nken kuan ndyakora asta len ndar chokuanpa ndelir nzomen nayana na buen naba ye ze xa jwa'n ndyak ze xa jwa'n ngote per na le mismen nkuan mena lomen le mismen ndamen ndota jwa'n limen za lugara za tya nabanta men lo izya za, jwa'na jwa'n nke- nke nap men bid men mbes xa jwa're ndalo lud naya per taja ndon nke nap ney tud nit nit por ya ndala lud nayana lan aa zibka lo xudna dios ze tabna yan lud lox ze par tayal taxa yud yalnaban chana ze nabes izyo nabes re jwa'n nabes nya. Ndyanaza mbay le naza ndota jwa'n nke yekna ndota yalti ndota jwa'n nzyana nketen ngencho jwa'n mas yati lo men naya le mis le miska na le mis xabmen ka gabmen le miska min mena le miska jwa'na nak jwa'n- jwa'n nta timen lozomen xe ndyaka roa men bix na naya jwi'men nketen naba yen yiz xa jwa'n ngote per na men liy nak men ncho nkeliy mbay le dis nzo nchab- nchab n ajwa'n mal jwa'n ncho xis men per par kuen chana ndyak le mis ney nana naktey cho zi men nkeliy teyia zi yek mena xaba nke liy na nak tamen nliy na- na nkuana lon na nkuana za jwa'na ndyak ney jwa'na ndo nuney zi is tata nketea xexe nketea yek rzynla mandanla keyek chanla keyek la jwa'na ndonua jwa'na nak jwa'n lizin loa' per le re jwa'n narax na keyek natana jwa'na naxud jwi' xomod nketen xud jwi'n xomod- xomod ak zi mandad ak zi jwa'n ndonun jwa'na nak jwa'n ta- ta nak zi yal banan chanmen nketemen noa ludna.